एडत्रासे त्र्यानव न्यू ज़ीलैंड काउंट्रीं पायली फौत बायलांग खातिर वोट दिवपाक आनी वोट करपाचे परमिशन दिल्ले। ओल्ड एज परमिशन हायसर्सुन पायली स्टार्ट जाल्ला एडत्रासे अडतावन तान आनी यी काउंट्री पायली असली जेंच्या सोशियल लॅबोरेटरी केल्लिया।